نصيحة عشان تنامي بالليل ويكون نومك هادي ومستقر. انه تخفف من الكافيين قبل النوم. يعني تحاول تعمل جو هادي. لو لسه صعب الموضوع دا جربي تسمعي حاجة مريحة موسيقى هادية مثلا موسيقى كلاسيك. المواضيع دي كلها بتريح الاعصاب و بترخي الجسم كدا خليكي تنامي.